Zato, sivy amby sivifolo, valo amby sivifolo, fito amby sivifolo, enina amby sivifolo, dimy amby sivifolo, efatra amby sivifolo, telo amby sivifolo, roa amby sivifolo, raiky amby sivifolo, sivifolo, sivy amby valopolo, valo amby valopolo, fito amby valopolo, enina amby valopolo, dimy amby valopolo, efatra amby valopolo, telo amby valopolo, roa amby valopolo, raiky amby valopolo, valopolo.